Ny fandrahôko pon de tera an, dia voasana tsara izy dia vita ofy izy a, dia sasana madio. Dia izy vita voasasa iny an, dia vakivakiana efatra amizay. Dia vita zay dia mandrehitra afo dia mirehitra ny afo dia aporetina, atengina eo ny vilagny. Dia voategina eo ny vilagny dia doroana izy. Dia izy may igny dia asiana menaka amizay agnatiny ao. Dia vita amizay ilay izy dia arotsaka ny votabia sy tongolo dia zay vao arotsaka koa ny pon de tera igny. Dia ampiana rano kely agnatiny ao. Dia avy eo amizay saromana dia avadikadika ao. Dia ao aloha, dia zay.